Maana hay in benen, ko woŋgolu gu, kə rahab kə. Maan hayin ben. Koo ŋgulu ku wo kurah kə muk digin. Yolhoro dee dan rootən in ki ŋgeriɲ. Tarba kal tariɲa. In diŋgeriɲa tawali naŋg deefala. Wal ma amana de tabu. Indoŋg kom kə daawa aymara daako. Tom dawa hiɲa inɟaɗa. Haanan mana ha de tabo. De kal ɔo de, oho muluku wa tarah kə. Woo digini garde dan ro digin tini. Naan, gar kuɲunen toŋg rahab kiɲ, ena moho muduku nan. Toŋg, toŋg taba garnaŋg gene. Wo toŋg rahab kiɲa. Woo ondəra gog matii, wo tok tarini garida, naan na oo taabo huk muluk tine. Yolhen naŋgən, in toŋg taba ɲawo tətə taba gag ɓi to, toŋg tariɲa. Lan roode, awoŋg luku nan, kar elen, iŋg tə oŋg tabarə. Naa ndel, wala de kə ndel, dee dawa dəl. Ti ayi marda bə gə daway. Aamanan, ndel de dawa ten nama de daanən. Kar gan, tə nafa haw got na marawaayit, ina mat de dawa nən. Ayi marda bi yen ti dawa, garbey. Tə mardani intu dawaɲi, nandal, in koyiko. Tə nafaa hu got nee, wo tə nafaa ha dəgne, wa ta nafaha kuwayni, wa tə nafahu got tiidi dəz lab ŋgalinee. Naan tə nafa harab matak, hanan roobe detabo. Haa kendel de bə kadar taaba mu, muk tigee wo garguyu nan. En yaa yoh deb muuluk ge, te doo ho muluk taadene, rɔɗ tar rahab kə yolo dəgan. Tariɲa, tar ŋgəro ɲene, rit nab bab daaruu dəgən ba garna tudene tooɲ kal tariɲa nəbut dee na mətər təru yin vel tarin ɗi, yaana təri taaba mog digen elbe. Nen de tə oho muluku nen, ya af tərahab kə degene, oto, ɟuwit na vəre elben konanii. Detabo, <hesitation> mardana kə dawahiɲa. Tariɲ binii, na nə bodə tabo tanaanee ta. Ardawa dige ay mot bədə dawaɲa. Lamba de tabo nafan, lambo gə, tə nafaa wo nafaa darne. Tə nafa digini, iŋgiya ta fayi nan na efsi detabo. Naabə ayi marad də tə dawaahiɲa nan. Yana mbadə daara maraway efen nde tabo. Wo muluku, wo kala taba mukdeni. Ə rədəkan tariɲinti, karade karkosan ndana ɗi.